Tena zava-dehibe tokoa ny fahaizana mandrindra sy manapaka an'reny teknôlôjia fifandraisana reny satria ny teknôlôjia am'zao dia efa misy fifandraisana am'resaka tontolon'ny rayon, zany hoe misy fiantraikany be da be am'tenan'olombelona ny radioactivité sy ny tariny le teo, noho izany ilaina ny fanapahana anazy ireny tsy atao matetika na mifandray anazy matetika fa mba mila maka aina ihany koa.